Bo tiro ya la ana tol tiro ya tikhe, mare bal gi maa wane ba balgi ɓa, a wayi ligh ligh ba, ligh ligh ya yaghuna ban bal gi ma wane, in ya saki bale nya bale ni ginng balasum kulung si logha muri bal gi tur bamun a ba bal gi ma wane, bo bamun ya bal gii, balbi teb, bal bi ying tebe yamba bangwa, bo ba mun ya bang wobor a wuri yamba yiri pakn na bog imu yerri ba tabi bamun nzhere ba bang wuho a wuri yam b aba, to bamun ya bang wubo a wuri yamba yiri wougyo ba, amma bo bamun ya woghgo kuma i shagle teb ma yana nani bi mini bi pakhe gi mu do na a bini yamba ma, l pakh yayi ba, yiri bargna wubo yi balgi si tigh muru a tebe malgi, si tigh muru a tobe bamun, idn nab il mun mini tiri bira, bira bamun mu tiri bira ba, ko ni ngun ngun yawo bamu i puri a wani, ki passa nzali, ki gulo ki tele sun mun bamburum ba logho, b abilo ban tigh muso a wuri wuno dl aba ban ba, da puri bum bay amba ma yerba, b abilo bam tela muri, bal ghe bamun manang. Bamm bale gi manang ya ka baghri muri nzali amma bamun ɓal gib a kya nayi bamun kune nasara ni tella yi gab yo, ba kya yo, bamma ma ma ma na kune nasara bira, ɓa ɓal bi kun ni tele nini gab iyo niman, ba tiri ba ngeh bila, ba yimbi boni, bamu boni bami ya doo bami ya nzumo bi ya wo bamun, bo shembe bira ba ka tigha do, ka yagh kuni yam bay a yakh nak uno, yamba yakh kunoa muri man, balo mogho ka pon wo muro ka ning ye yare gi gilli bira, ba nogho ba mushang me bira, na ban yara logh malen, na npori na nay agha na na yoghlo na npori na nay agha, nna na yoghlo bashing me gilli bira, bashengme npunang bira, baashengme gi nogho bira, bashengme bano gho bira, ki npori ya yigla wari sum ba malen npori ya yigli na na ba tigho muno a ba balgi y oni ku muro bamu ya nongni ma ba mu ya nongni bora wo incle mini kem tigh muso a ba bal gi bammun manang tigh muso a ba balge manang. Ba tighp muso a ba balge bamun manag yamba ya yaghna kumo, ishaghe mi balo, ishargle gima tigh ni a mi balo, gima tigh ni a mi balo mini tebe ka yakh kuni mundi bi kye a ba bal gi ka nama munan kene, dofa ki nzumo sugjo, ɓalgi yin yagh na kuro in mu abo ba balgi se bamu shembam male shemboa mal malen, tebe man yamba ya tigho shembo yam alba shembo yam alba ko gima pakh ni nami ni yamba nya bugho kene yem nya ɓugho, faniyam nya ɓugho, kam musam ya ɓugho, faniyam nya bugho, kam musam ya bugho, ban ogham ya bugho, kab gumu npakh ni a mi nzumza mini nya bugho yammbba yakh nak uno. Yamba ni mun bamburam kima i bol yo a mi ɓali. Tigh muso a mi ba bal ge bamun manang pro baun loghe ni bari dusu yi ba duso yi ka magh bi tolo ko ni mughu ka wol bi ka ghabi kye a ba balgi, na bamun kene amma bamun logh ni bari a dusi ba a nabi i gughri mini ba, tu gughri mini a gughri mini ba, yiri shagh mane balgi a be yiri shagh ba. Si tigh musu sum ba tiri, ba nge bila. Ba bamma wobbabira, bbasereng wo ba ngema, wo latiro, si tigh musu sum a ba bal ge ba mun manang. Ba balge basereng manang, na na si kya bini ba yimbi si wongh ba wuru manang, na ma ba kyo a migye i ya li kere etokhsog ba bang nee wo nyeme a mi mini a yete pakh togsog ba bangu wo nyeme ba yin kya mmi gye ba, din pakh behe gumudo ba, wun yer wuru, bo nyer wuru ba kulung ni yen yay er wun, ba yero wuro na ba mogho yu yer yon a yere ri luta dwa. Amma bo ba gab ɓa mini na don kuno, a don muso, a don don mini-a don mini, ba balgiti yap akh malen nyer wuru, bo nyera wun wuru kere ri ya manang bro nyeran wun wuru, bo ba nmogho ya a muri gull oni na ma aa ba balge ban baoho a ya balgi a be, na nama bamudo ya balgi a kwarafa, wukari bamudo ya moddibo federal university yola, to nbal muri ya, nyer bamu yana wukari muriya mal mogho, nyer bamun yay ola muriya me l mogho, nyer bamu yanaa a bara muri y alum, ba mu titi ya bira ba bamu ngeya bira nyer kin mda monlong ba balgya gha nbal bam muri ya, ba twa gha mal mogho ko lum sa tungnung, ko mal mogho wo Tiriya yakhe kuniya a ya wogh tebe ngeya aya balk un ni musu, a ya gab musu ni musu, a ya balk un ni musu, manang, na bo nama niyen wuni muni bamudo kiri kpal-kpal-kpal-kpal wani kre ndagha na manag ki na ma kiro kpalla wuni lare ndagha ma ba niman mu nyer balle meleri nyakh kunusim tebe ba balhi sum bamu su mmalli balgi bana si dobna poro pakha bra ba npilli musuwan kun gabsum dun gab kama a a mud oni mun warom, a mud oni mun balasa, mud oni banyan mud oni kada, mud oni kamar, mud oni la uaragh, mud oni kamar, udo ni bambar mud oni bangai, mud oni ba be ba mingun, ba murinzala gheb zhebe, konong bar mur- mur teghe mure kuhrng nigen mu nyer ne sa ki k kle logho kya morogh nyili bo kya morogh yili ki kya wuro biri ni balasum do mya bado, bay o ka yeba nkono ng gbar, zhebgheb yangam, boa yeboa zhebzbeb ka kene gimu bibinang bado ga na ma ni yagha ba mele mini a shaghla gha banni ni yagha ba don ya mi muri nzale kulung a ba do na yughti wuri nong wan tani wuru ni nzum.

Nyongh gib o na ma zhebzheb na sa yu younghi gin a ma ni zhebzheba ba mani garin gallidima kure ba lau ba do pura, pura be lili ba do mu tigh ni dinyeri ki tigh hili ba lau ba, lili mu tighni di nyere ki tigh lili ba lau ba, hli mu tigh ni ki ke bi lili bado, nsaki bi muri gibado pipipipp kin ntighe. Me kyakkyakkyagham ni mukyakkyak ko nyer man sa, mure kulung ni ye worom noppi muri wun kab, bo noppa wun muri wun kab ghara muru bira-bo noppa wun muri wun kab ghara muru bira. Si loppi wun muru, banfa sum yado a go tagho piri, bo bami yer ba ligha ya ghana bi, amma bo ghebo ba ligha da na minie e b aba ligha muso ghani bo a ligjo bo mini, boni ya yunni a dobe yo, yete pakhe na mud oba, ni gumi ya muri na don dobbo a laa kuhung na ye wuru ba tebeman, tebe meli gibado nari dom nay er wuru bira. Gimu nyeri ne, niman ni nyeri ne, nyere bay er gi a bughi yimbo bi mashang me nzharu yimbo ya ghana bo, tebe man, dob oba mogho dob aba mogho si loppi nun muru sum kulung, su loppu wun muru ki si bol ɓugh, si loppu wun muru ki su dob ban mogho. Si loppi wun muru kisi yer wuri si loppu wun muni bo ba poro yagham kin ghabi muni ba yimbi ku nghabi ba yumbi. Bo na ma mini ni yo bashe a tiro mogho, nghe wun mogho ba, bo yoni kkulung ko yen ni yo, minam ni yo, y oni yam bayumbi ba ɓira woyi bo nya wo yi, na nyagh kuno do boro nongna si peni wan ba gab gimbo ba logho ka gabi ba, jya gbal kunda yimban lelen a logba, wino mungu ba, boma wuni munguba yakhkuni ba yagho kuri manang, dobo mini mele mi ya do bri, ya dobo mini mele mi ya dobri, ya dobo koyan ya pakki bali nikpakka, kpakki bali mini a muri man, yakpaki bali mini a mura tebe keneri mderi maba, niman nim aba, bo nama tigh bamun a ba balgi bikyan yer ba, na ma yak yeni muniya afa dukusum bayimbi dukusum ba tiri, chukusum ba nge bita dukusun ba kaghi nyalli bugha wuri bamunka kya ba bal gi nyalli bugha wuri bamun ka kya ba balgi. Balgi manang bo bamun balgi ba, bon a nan gab ya, ngab bamu balli gi wo bamu balgi ba kin gab ibamu dobna la wo bamu doba la aba Lela a lọghọ na kya wusso na ligh ligha, ligh, ligh, ligh, ligh, ligh, ligh, nag ana na yu bashangme gilli ɓira liɓi na lọghọ, ki shembe ri ya yu malen? Yere ka sọb ndagha amii nfa ri ki kyi li ba gula sum kuma ya balkun kana ma bọlọ, aa ko mwaa yo ka kum yo, liɓi ka kya pagh ba. Na kuene ri ya yen? Tur ɓamun a ba balgi, tur ya a ba balgi, ɓo n tura wun ɓamun a ba balgi ya maanang. Tur bamun aba balgi maa wane, tur ya a ba balgi maa wane, tur ya a ba ɓalgi ma wane, tur ya a ba ɓalgi ma wane si lọppi wun muuru kulung, si lọppi wun kisi liduwa si lọppi wun ki lọppi muru ba tri, ɓa sereng, ba gulo si lọppi wun mune ki tigh bamun aba ɓalgi, si lọppi wan muru n ya tọng wun ba tri, n ya tọng wan ɓa nggye ɓila, ɓo gi mu n ɓalli a hana bo tukke ɓa mọghọ ki n peni ban amii ɓaali wun ki n lisse. N ɓọng sam bi wun gull ani mamn mu n yer bale, aba balgi ti ki n pene ki nọngna mam bi ba mun teb ni kun kulung, lokoche bora musi nyinglini yaasum a ɓa ɓalgi ti mun ɓra ɓira yagham a banyam. Si yete wogh kune ba lan ba si yeti wogh kune nasara b ani na ma loghsi bugho ba loghso bugho ni na ma mini ni men a ba fari balgite kenan ba, na ma mini ni mogho, bari, tarm nib al bo har um, ɓi ɓale bo gar lum mini ni nama toh dara ntu biwun ngel ni kunkulung to ngel mini ko wone bantara bi ya tebe bi bal bwan kuni biba lan wum ya wogh ba, bi ɓal ɓi wun kime ɓa na sara wuya wogh ba, nit u ɓiwun ngel bi tue biwun gel ni ma toh in gab mmam manama noghsi bughi bi bale bughi-ni bal bughi bi bale bughi na to mini ni ngel mu nya twe bru ntu tu tu tu tu tu tu tu tu ni na ma to bp libi nyua wun bamin ntelle mini, yin fara a banni, manag bro yap akh gi balgi, boy a tigh tebe ɓalgi kin teghe ye bami ya mum ni gi ni kunkulung tebe ki bamun logh wo kun kuhng bamu yana laa, na bi wo tiriya bal bi yak un kulung bay a ami ba ngho la aba yoo a bamu bambunm dobbi kama a mmashagme ban a migi bal bi wo muno kun kalung bo wogh ba na nabi mun oni kunkulung, ba no bi mun oni kunkuhing, ma no bi.